Mangurus manguras lima to munawotong teu mussi buiya ake to bersih tere ne muguya ake to makam mambersih tera me to maka ake makamu musti mayan te'e mamake apato bersih akene ake bersih